Fomba fiasana fermeture. Fermeture matetiky hitantsika amin'akanjo na pataloha na sac, na valizy. Izy io fomba indesiny anatambarana ilan'ny raha roa io, beko mba hisôkatra ndraiky hifody. Misy raha soritany mampifody izy ndraiky manokatra iizy.